لو خيروني بين أن انا اختار طباخ كويس ولا سواق هختار الي انا يكون عندي طباخ كويس لان انا دايما بفضل الاكل وبحب الاكل حتي وقت فراغي دايما بصيعه في ان انا اعمل اكله كويسه ف بصراحه هخار طباخ